צומאל דארף א מענטש וויסן ווען צו זיין שטיל און ווען נישט צוריק צו ענטפערן. און דאס שפילט א- שטילקייט שפילט א גרויסע ראלע און קאמיוניקירן מיט אנדערע מענטשן.